A cicolata, atra röba che l'ò sempre e solo mangiâ e mai me son domandou comme â fan, penso che a se fasse da-o cacao, che o l'é tipo unna gianda tipo o cafè, da lì se tia feua un sugo, tipo, e dapeu o se mesccia co-o læte, unna röba do genere.